Goddo heba nyamduji je bandu yidi, sai ohauta o tokka nyamugo bandu mako vodan, terde mako satan o latta o do vodi masin.